Omuntu kehe ngaashi ngaa muyuni wopaife mbu tuli mbu. omuntu kehe oku hole oku kala mpa a panda. ano shaampoka a hala oku kala okwa hala andola opo ta kala ando oku kalamwenyo kwe akuhe. Aantu ano oya pumbwa oku kala yena uuthemba woku kala mpa ya hala oku kala. Sho osho nee aantu ya pewa uuthemba. omikando omikanda pitikilo dhokuya kiilongo ho. Ohaayi ko nee nomalalakano ga yooloka. Gumwe okwa hala ngaa tayi taka talelapo. ye egumwe okwa hala tayi ena ngaa shi a hala oku tala. gumwe otayi ko niilonga. wa tumwa ko ngaa nenge wuudhithako iilonga mbyono wa hala okulonga. oshina oku ku fala ho. Omanga nee gumwe. gumwe okwa hala hono oko a ka kale shaashi okuna uukwatya wumwe wu liko ewu panda mboka tawu mu hokitha opo a kale eli moshilongo mo. Shaashi ngele aantu inaya pitikwa ya kale mpa ya hala. omuntu gumwe. mpa eli ina panda po. Sho osho go iyadha aantu yamwe. omuntu wuli ngaa nando omoshilongo mu. ndele shampa uuvu iilonga yimwe tayi tayi udhithwa yili koshilongo shimwe shiili oha vulu okutya oh aaye ngame onda hala oku ka kala koshilongo shimwe shiya shaashi okuna shontumba noshongandi ndeshi panda. Thimbo koshilongo otoyi ko molwa nando ondjambi molwa ngaa iilonga mbi to longo Moshilongo mu wuli ondjambi ndji to pewa inayi gwana nenge inoyi panda. Omanga nee ndji wuuvu oshilonga shimwe osha faathana naashi to longo ndele oondjambi odha yooloka. Shampa nee weshi uvu shili koshilongo shimwe shiilile. ngoye owu wete kutya ondjambi oya yooloka. nena oshina oku ku thiminika opo wuudhithe iilonga mbyono yili koshilongo shimwe shiilile hono. hoka kuna shoka tashi ku hili opo wu longe iilonga mbyo. Ano aantu oya pumbwa oku pewa uuthemba nenge omikanda pitikilo opo ya longe nenge yaye kiilongo ho ya hala okukala oshoka oko ya mono kutya okuna omanyanyu. oko taku ya etele omanyanyu oko ya panda. oko oomwenyo dhawo dha hokwa. Ano shino nashi nashi kale ngeyi kutya aantu naya pewe uuthemba nenge naya pitikwe ya kale miilongo mono ya hala oku kala. Shaashi otuna iilongo ya yooloka. yo inayi faathana. Ano ngaashi yuli mo namibia mu omuna oshinima shono shilimo. thimbo limwe inoshi panda. po opena oshi oshilongo shimwe shina oshinima shoka wa panda. ngaashi nee nando opena iilongo yoo dubai. okuna etungo. ano oko kuna etungo etungo limwe ele muuyuni. paife nee ngele kehe gumwe okwa hala oku kala hwiya. shaashi okuna etungo ele. ano omuntu nangweye owa hala oku kala mpoka pena iinima iiwanawa Ngele kayimo moshilongo sheni, yili koshilongo shimwe shiilile. nena oshina oku ku thiminika o po wuye koshilongo hoka wu ka kale koshilongo shoka. Naashika oshina nee okuza mpaka kutya ouna oku pewa epitikiliko. Opena oku kala pena omilandu oshowo omapitiliko ngoka tageeta kutya omuntu naye aka kale hu a hala.